من الطيور الممكن بس اميزا من صوتا يعني الزرزور.والهدهوت و الغراب و القمري و <hesitation> تاني في طير الجنه وفي الطيره ام راس دي اه.... يعني زي سته سته انواع طيورممكن اميزا من صوتها